Kauritue ayong aloturkan arai ayong itwaaniiii aloturkan akop nakii na ayeyi arai akop na akolong ne erirae akolong na arai thua ngilopechek ngethi kiirarit niajokon kiboi lakini abu itwaan nipe nyithoarit akolong ngina nyiirari niajokon kaneni itee kama erirae akolong ngina enomit ngethi sana lakini thuwa lukithoea mam nyikirirakinit akolong ngina erirae dae lakini ethoyaar kolong sababu arai ibere ni ithoyae iyong ibore teni tokona ngitunga lu eya nakatorot ethoyathi akatorot mam vile ni ikokinete ithoyarito ngilupechek elothe tu kong’ina lakini iyong itwaan nipe nyithoyarit akatoroto nyiwethekini iyong kikook kitor nakatorot ngina iwethekini iyong nakolong ilothi nyilatar teni akilotar kiboikin jik kongina kotere akatorot nakiumitharit iyong ngina awapei mam sua nyikitekateka kotere emam iboro be epurot lokalaan lu ethikokini ngitunga eyakathi ngitunga enupito akuj eyenete atamar arai akuj ngethi kiyoki eyenete atamar ngethi arai ibere daang aasa ibere be aminatoi ni ebuneneo arai eger lo iminakinotor eeth ngikaitoitoi toruko niajokon kimuja tonyau niche akimuj kimujae ngesi arai arukit naajokon abunit ayong anawi anaajokon ana iboyere aniajokon teni bo kemam akimuj na imujio lakini toyei ekisil kiboyete iyong ka ngikaitoi to ikon niajokon neni abunitor ayong. Eger lo kiboyo kaneko kiyakar nyakiro nakisubi eyei kitanit thua ngibaren eyeiiii eyei ngatichisio lukusubi alotooma atiang itakothi naka a lokenya etha lo idounere ikoku edakio itanio eya ngwarui lu egelakia tanapae ejok turkana kotere akop kothi iboyo niajokom mam ngakiro naaronoko aaa akimu na eyaunio tanyamae nae mam kiboikinetee tu kongina arau kongina ngethi iboyoo thuwa kane aloturkan erai turkan ngolup keng mere naiwethekin kuitakin akimuj nakalaan naajokon etakin labda ekitoe lo echamuni ngeth ngethi erupuni alstooma ngalup na ioturkan nakaneke nyerupunete daang tu kongin arai erupuni labda ethekon labda etirau labda ewoi labda emwarubaini ngikito lu erupitekane aloturkan ngethi ngulu analup anakothi kanuku arai teni eboka ichanae akitare lakini miti kianyu iyong ngalup naajokak na arain abo akiro echanit mam nyiwethekini totep ngathain daang ethaki robo nguberei lu enyemanio ethekane ni akiru. Na etepi jiik ngethi ilebunia ibore ngini tojeker mam bocho nikiboo ni eboyoo nee nyetamari be elebit be eyakar nginyaa be nyo emakar arai awothe tu kongin ni arengan kongin iboyore mam ngakiro aronok mam nyoo iboyoo tu thuwa kongina mam ngakiro na mam ngibaren itanitae eya ngatuk eya ngithikiria eya ngamethekin eya ngaanei eya ngikala itanitae thua aloturkan kaneke anibocha anariyata atep eikiru akwaar na akiporo ngina ejok akop euyamete ngibarea enyamete nganei ngibaren ngulu akimuj ngina toyara ngiburea ngulu mam nabo ngakiro be nyooo toyana jik toruwor jik inyou iyong teni akiuthar tomin ibore ikon ikoni emuchuruthonu too yaarae losok ama aaa anitakae yau ngaropiae nguna animoi topuatarere ne epuatarare kikachakinai nache tolem moi nabo nache togiel ibarasit iche tothubakinu ibore ikoni emuchurothonu ama nawi emathe ngitunga ngakile mam nabo akoro akimuj emujete ngitunga ngibaren mam nyedakathi nikalonon edakathi ni apii yaani toruwor alakara bon mam nabo toruwor edong’a jik kiwaathi ng’iturkana edonga jik mam nabo ngakiro nakarnok. Ibere ejokea torkan nakothi arai apak nu etepia akiru tolio akop mam akoru eminene torkan ejokener torkan eminene turkan akimuj naajokon akwaar ngina ngibaren kimoko tolepoi ngukile potu ngitunga kiuthata topuatar ngitunga togiuelakineta akimuj lu eya nawi togieleta ngiworui lu enapete kiingarak kiingurak akiporo ngina ngitunga ngulu lakini apak na eng’opiarae akiru bu akolong toliwor akolong ngethi erirae kona bu akamu naapolon ne emam teni nyo ne emam nyo ne emam nyo toreng’er ekitoe toreng’er puu apat ngina ngethi eroneror turkana eroner akop nakothi tonyam ngitunga akoro toruwor nganaran imarathi kingolik iyong jik ngamarar etakanete anitwaan tolomathi itwaan ng’akonyen kotere ngibaren teni luachema kina teni egumunio ngakot tamathe eloka torujare tathakarere ni eya nginyaa ngakopin nakalonok ni eya nginya ngitunga lukolong edongete nee mam teni akini na irumunio yarae togialarae topuatareta ngitunga mam teni ni ikokinai kibuikinos ngitunga ka akoro jik kongina mati kebu karai lopetun dae bo kenyan lu enyamete kimuja robo ngulu keyai akimuj eyauunete ngitunga luu kapolok lukothi luuu keyei neyaunete na ipimio. Labda neni ngithi emujeta ngitunga ngulu kimujakith neni kemam eriori ngiche borio akoro eya ngiche bocha mmm kiboikinot paka jik paka akwaar na etepunia nabo akiru ngethi nabo ebong’uneteo ngitunga ngulu alomoru kaama tanangut paka tobungut tanangut ni eyakae thua ni eyakathi luche lu ne todulo lu edolote kiito lu itothi kongina eboyor niichanakinor turkan apak na eng’opia akiru ngethi ichancnakinor lakini apak na ebunio akiru imwokonete emaathe ngakile niajokon tomin ibere be emuchoronothoni kuutorath ng’itunga eroko eutar ngitunga eutar ikoku kati eroko eumar eroko toriwor jik alakara bon emam nabo akoro ngimwoma tonyama ngitunga toliba emam nabo kongina eyei turkana nakothi arai etiang lakothi akidoun kidoun iyony kane aloturkan eyei ibere daang ngathain cha na eshida ng’ethi ikoni ngathain nengokepe lakini ngathain na emakar akiru neeii ngethi iruno bon arai turkan ibere niarai muhimu sana anakop anakosi kana ajok arai ibere niajokon nikunupit thua atamar yau akuj nikunupit thua atamar yau akuj atiang arai eya ngitunga anawi anakosi eminathi ngitunga akuj nyatamari ayong abunit anawi anape nyeminae akuj eminae akuj amawi anakthingi. Ketanunuuu ayonga abuni atorem arai itaaan akimat ngethi katingit ayong mamuuuu itokang kori apakang lokatingit ayong arai ataakang ngethi katingit ayong itiokeng aitokang ketanu ayong ani akitenet naketania akimat ngina atonam akimat ngina pe arai itwaan ni mulepitiiii meere itwaan ni emuri epurotooo meere itwaan ni epanyi ngiborei ngulu daang arai itwaan ni erai akuj ngesi isiyani jik ngathain na akoro da tolimok akuj atoyen ngethi edongio dang arai akuj. Akuj anawi anakosi kori alotooma a familia nakosi kori emachar lo ebala itaan emachari mam kirai sua ngitunga lukimina aminatoi sana kerai ngide tu angikolkolia lakini eminanao sua sana akiboi awapoi kirukit awapei mam sua nyikitekateka kotere emam iboro be epurot lokalaan lu ethikokini ngitunga eyakathi ngitunga enupito akuj eyenete atamar arai akuj ngethi kiyoki eyenete atamar ngethi arai ibere daang aasa ibere be aminatoi ni ebuneneo arai eger lo iminakinotor eeth ngikaitoitoi toruko niajokon kimuja tonyau niche akimuj kimujae ngesi arai arukit naajokon abunit ayong anawi anaajokon ana iboyere aniajokon teni bo kemam akimuj na imujio lakini toyei ekisil kiboyete iyong ka ngikaitoi to ikon niajokon neni abunitor ayong.